أكمل هذه القصة: ذات مساء، اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة. فتحتها، وقرأت الكلمات المكتوبة بخط متشابك: "ساعدني، أحتاج إلى الحرية" تساءلت الصيادة عن سر الرسالة، فقررت البحث في المكان الذي رمت منه الزجاجة بعد ساعات من التحقيق، اكتشفت أن الرسالة كانت تنتمي إلى شبح مسجون في مكان قديم تحت الأرض